A muxica clascica, o blues, o rock, o country, o folk, o rap, o metal, eh no me vëgne atro